<hesitation> Alura si sai ën fiur për i culur dë l'arcobaleno: cun ël rus l'ai la röza, cun l'arancio l'ai ël tülipan, cun ël giaun a ie ël girasul, cun ël vert a ie l'edera, cun ël blö a ie la gensian-a, cun l'indaco sai pa e cun ël viola a ie la viulëtta